Bines guddan yani mal bona hingodana wonin godanufinen deqe rawote yani binesin bisanfa borbada sagale borbada duub tanaf godana tanumaf deqe bere sagale ira darget dub mal gudda mal bona sagale hindargetuu duub gar sagalen jirtit godana wonin godanufinen sagale bor bad'a dib yede godan sun sunii.